أول حاجة بنجيب متلاً شي نغسل فيه الرز الأول لأن يكون فيه نشا زايد نخاف يكون يخلي طعمه مش حلو، وبعدها نبدأ إننا نجيب وعاء نحط فيه الرز وبعدين نحمر فيه وبعدين بنضيف نص يعني ضغق كمية ال- الرز اللي هو تكون مية، وبعدين نبدأ نهدي النار عليه حتى يجف لمدة خمسة هشر دقيقة وبعدين يستوي.